To myani ngər won ɗaŋ a vərəm gyomtləgəni ba nə ngən wo nəŋ wo vərəm gyomtləgəniba wo vərəm gyomtləgəniŋ yan citu myani mya tsən ngənen a ləb se mə wum riŋ ɗaŋ mə wum riŋ a se nə gəd ca ngal tə ɓwa gəɗi kwa ɗaŋ ca ngal tə ɓwa ba gon ɗaŋ ci myel tə yaniŋ ɗaŋ ba gon ɗaŋ ci myel tə yaniŋ myani kuma ɗaŋ mi nga myel se mə gid gam mə yal nənu? se mə yel nə gəd ca ngur ngəni ca ngwar ngəni ca kwan ngən vi tə lər tə tur wos məndi tə man ngasti ləɓi se wum nə ri nyesa ko nə ngwar ngə nesa to ka ga ca lər tə turwos məndi wo man ngasti ka ga ba ka manda ka lər turi ɗi ɗaŋ don wo man ɗya farai to myani ata vərəm gyomtlə ngəni ata ndər vərəm kwasar ngəni to yan aca myani a ləɓi ginin məta ɗya mə cim ture səŋ amma mə ta ngal tə gya gon məndi ɗaŋ ba wo ɗya ngas shiŋ. shi ya sa myani a ləɓes har jan mya yeltə mya gyom tlə ngai poləm mə ndərmə zoleti ngai to yan cini ngər won ɗaŋ kawai mə taɓa yel ngəni ɗaŋ a vərəm a burgem ndar vərəm gyomtlə ngəni yani kaɗe.